मि लंच मां सलाद खाणू पंसद करदू। सलाद खैक हमर शरीर में तरावट और विटामिन कमी भी पूरी हवे जांदी।